E fahalasika an'i Brésil moa zao da e football e, maresaky izy io sady mahay magnano a araha mazoto magnano fety avao koa indreo magnao carnaval io, mahita karazane, zay e tena fombandreo agny, agny koa moa zany gn'andro mafana, mety tiatia miboboky indreo, tiatia raha maresadresaky.